Nkuku tanga uli wamuda kwa ura muntu heraiki, choo. Chakurya uritanga ladba umuda wachakurya kwa wohire muriyango na jikaseika maana jitangire hasamiki jihumire chochosi jori ukauche nifunge yakuhauhuche.